Raha ohatranao, raha ôtran'izaho manokana ndraika tsy dia niompy biby marobe zany. Fa ny raha mba nompiako teo ami'ny fiaignako zany, biby nompiako teo amin'ny fiaignako dia resaka akoho, dia <hesitation> akoho dia piso, piso raika fotsiny izay no nompiako biby nompiako teo amin'ny fiaignako. Reninakoho raika zanany anaky efatra, dia zay.